Erenen nden dulluji meɗen bin autireje meɗen nafaje ɗe aweten. Kayno lati e wawi waɗugo to darake kantan fere mun no ira nyan dulluji labi tati biyen jomni maro, maro a wawi waɗugo ɗum maro wisiwisi ngel. A wai waɗir goy wonmi nyiri ma maro awai waɗugo ndi boyri e maro e wawi heɗugo ira ɗunɗon.